Ang India ni sotuii tei jera hai masala no belai kheno hamjakgo abo chamung no kwchangma tei kwrakma tubuo. Ouk khuimani ni moso guri kaisa kwchangma rwgo phiya sri lanka ni dalchimon khe kwchangma rwgo. Salka bwkhakni sumac kaisa khwnathok rwo tei Irani phaiwi saffron kaisa kwtal mwnwi rwo. Mexico ni moso guri khe kwchangma tubuo tei Italy ni organo twijlangni chamung no kaham khlaio. Swngchar gwnangwi masalarokno tubumani bising tẃi swnamjak tei kwbángma chámung chájago. Salbrum chámungrogo kwtal swrangmung tubuui mano. Masala wngkha thokmung no simi ya phiya sakni bagwibo kaham wngnai mano. Aboni bagwi jesa phano nok chikon ni bagwi kaisa rangchakni manwi wngwi mano.